ཨིཇིཔཊ་ཡེ་གི་ཁོར་ལོ་བ་ཆེ་ན་དི། དེ་གི་ནམ་སེ་ལོ་ནག་ཆ་གི་ཐ་བ་ཆེ་ན་དི། ཨིཇིཔཊ་དེ་ལབ་ཏེ་ཕྱིགས་ཏ་གཡེ་ཕྱིགས་གིིན། དེ་ན་དི་ནིམ་ལྔ་ལབ་ཏེ་ཅ་ཏ་སར་བྷར་གོ་གིིནས། ཏྲཱ་དེ་ན་དི་གྱ་ཐང་ཨེ་སེ་དྱད་ཨི་གིོ་གིིན། ཨོ་དེ་ག་དྱད་ས་གིི་ཡུང་དེ་བང་། ཨོ་དེ་ཕརྟེ་ལབ་ཏེ་ཕྱིགས་འཕུ་ར་གིིན། ཏེ་་ཡེ་ཨིཇཬ་པྥ་ནང་དགེ་ཧར་ལེ་གི་དྲ་དམ་འབྲའིནས། ནི་མ་གི་ཕོཀྟ་གི་ཁུགྲ་གསར་ཨཿ་ཆེ་ཆངམོ་པ་སར་བང། ནང་གདཅད་རོང་བྱིམ་ཚོད་འབྲ་ནམ་གླིགས་པ་་ངས།